<hesitation> في يوم من الأيامات في الضهر <hesitation> وجدت لعبة ولد صغير إنها تتكلم، <hesitation> كانت لعبة قديمة هلبة، وفجأة قالت للطفل إنها كانت تتستنى عشان تفتح عليه أسرار ماضي عيلته، الطفل كان مصدقش في الأول بس بدا يكتشف أشياء جديدة.